Yoor r'okaaph raghaaph umoore omo oreom ku egbi oteeny mem di uwotu k'akeel otu mem di uwotu aghi otu mi ra ki ghan ni kan kadighi ihnon olo arukumuan di egbolomaam aal adinya mi atol aal adinya ho idipho idipho idipho tutu mi aki asi esi pho epe me kasi bo ilo adio adiphe pho ku mi mo aal osiemi ku mi abile siphe mi mo aal rowile ku mi amigh ibereghi mi abereghi mi aaber eghi ini amem ku mi aabereeghi uni amem ku mi aabereghi ateeny mem di asolieny mateen ophaanya esuogh dughul mi r'ober eghi ku mi akureri m' rokureri ibereghi ilo adio pho adiphe pho opo ku amem di mi ka ki oomina bin ini amem di mi agh oomina ku mi aamna bin mi ra/anaanighan mi ka tol l siphe anyu eemina pho mi abie agbughian ilo adiphori pho adio pho mem lo ebaal ke ki ipe mi kable bo akumuan ipe mi ka bile bo adighi mem lo ebaal mi atol siphe pho agbighi edighi iyaar di edihi dio aake diphori pho adio pho k'ebaa bo ka edighi aake po mi kagbughian ilo mi ka ki dighi awa ikpoki di kibile otolom diopho adiphe pho

Ku idi r'emite gbagba mem redighi ghan iyaar di ghalamo ka dighul ken ni bin mi ra/nuun fhan k'amina r'esi imagb ghan daphan odighi pho mi r'adighi ghan bo ku ibadi badi amem mi ra/nuun ghan bo k'amina ipe pho r'edighi ghan maar di tini adio ghalamo asokiany pho ma ateeny onin asuogh di r'ebaal bninin mi kp/mina ku mem di adghi idum pho arukumuan okumuan pho k'aakolobian ni oghi eleghedum oghi ozo dirorr di ebaal ku ilo oghi ozo pho onyo ogbaanaan ku mi arol okumuan arukumuan pho ihen torobo ghan loaamagh imi kuedi mi r'aki ghan loor esi di ekpeanaan di mi ka ki mi ka/tue abile ipe pho ku arukumuan pho mi ra kumuan ghan bo so ibadi badi adio mi ratol ghan okumuan iphen pho bin adio pho ke mineen ku dio lo akpereghian di adimagh i/lo po mi k'abereghi atuughaa dinya pho aabereghi bin mi aki amina sphe emina pho mi abile agbighian ipe mi ka bile bo adighi Dinon adio pho etum bo siphe po mi ka tol li siphe igbighian pho akasiami ka arahia agbi osighe ami ku mi agbi oonaani opo ku amem di ma ka anaani ani edighi maar di imaghaghan i/tue mun po opo ku amem di mi ka gba nuun oonaani bin ebile ken r'ebaal ken bin mi ma bile abetgenu amighi oku muan ilo adio pho adiphe so okaraghi goghaaph idi kekper tirobo di adiroor ebaal mi ka poor akumuan rukumuan ologhiotu siphe ologhiotu adiroor pho ku agbi ookolobian ilo arukumuan erigh ilo ozo mughumo ilo adimagh odighi mi abile aakolobian diodio dio pho mira aakolobian ghan ni ilo adiroor ebaal ku mi kadighi siphe ologhiotu pho etigheri siphe ologhiotu pho mi abile adighi epe erugh onghori siphe ipe eragh pho idi mi ka bile adighi epe ologhi edum ipe ku idi mi raaolobian ghan bo diodio dio omin mo mi amoogh ni rukumuan okumuan osighe okureriom adiopho ku oye pho agbi loor obile oomina idipho ken edighi bo yaar di aye pho r'adighi ghan dio dio dio uni adio mi r'adighi ghan rukumuan di ko ki owa ataka di ko tu okol pidi omoogh iyaar ohle Kopoor ken ni ookolobian rukuman ologhiotu pho idipho adiroor pho ebaal bo ku gbo ookoroghian araar oghimom owa ataka pho idipho ehlool r'akpuru di kologhodiom bo ataka pho ku ogbi bo oghi ku oghi owa ataka pho origheel, ko kponyoon ni ku ootol ku oki nuun okol ku roghol ku okoroghi ku r'oghorughi ku ogbi nuun orighal ologhiotu ku obile ookodobian ilo adio pho